E yannde ba un danyiyan e un hokkayan ceede e un hokkayan kewtaare ɗume mi ɓuri yikki. Igga un hokkayan ceede ngam ceede toy ni ɗe ɗuɗɗe ɗe mbawai cooda kewtaare nden. Ga non mi ɓuri yikki ceede.